Raha izaho manokana aloha tsy haiko gny dikan'ny loko mena fa gny fahafantarako azy fotsiny de hoe loko karaha loko iaby io, fa gny raha avy ato an-tsaiko avao zany de hoe karaha lokomena ataon'ny ampela amin'ny molotsy regny zay.